ina memang un keto keto sengganak ilu pa un selita kumbin ida sen po ilu cin bi ilu nai. ban ina memang ilu perlu tisen edi ilu tisen cin bi nai uko uko ilu tu’a tu’a ilu.

buk um board game ya' ake keluk dart um buk bideo game be tisen inu um PUBG. edai buk kad, gymrami be'un te be'un be'un spesifik dalem be'un ya' teneng lan ya' dalem kidi dei kimet.

<noise> inu ngadan ketena’ dalem budaya kem ia’ iko semba. um

dalau lu dalem pengelepo umbin kua kimet memang ca barang pa be jadi uban ilu be'un kua kimet. un dalem ca lepo memang un ca dua usa ia' selalu nasak udip lepa ngupet lai kerja na lepo

Layan awang ka tana ukok me mudip nakini un tiga uban pemerinta me um lepa nak kado ia’ pemerinta me nak ulek me tana nakini.

seni belian ngan seni sagak ataupun mu- metit sampe muzik yak paling tiga uban ina lepa cin uko uko lu cin na’a yak ilu lepa tisen yak ilu lepa ida belajan ina memang ilu maong abe pisah abe bayak te

selai yu tiga ia' ilu ka tai ka negara negara lepo dulu di ca na'at nai pemuyan pemudip da edi lu tisen kumbin ilu ngebawak nggin kemajuan dalem lepo ilu sedirik

um dulu diak dema- latak ni kulo um un la ida na ida un tepalai re an na pempo na anak demanai di ni kulo. te selalu na ida buk le lepas sebayang kak gereja ina na da un anak un latak ka yak lumit ka pemung ulu. un na kelunan yak latak yak macam ketua kampung na ina na sebelum dulu tai purat lepa sebayang ina ne ida ngatuk dulu na. ngatuk pasen tuk udip pasen tuk gayak udip pasen tuk um inu inu dalem lepo lah. ina na masa da bada dulu bah da bada dulu da telok ida na.

tukang muzik ia' ake ti kelo um David Foster ngan tukang belian ia' ake kelo Celine Dion. tukang nyurat ia' ke be tisen. David Foster lok ake be tisen. bok ko ba'an ilu ka Kenyah ia' mpe Mathew lah

Abun ya' tiga me tepalai awang tiga sio awang tiga demah so awang jaat mendem ti ya kadu' baio kadu' abun kadu' ujan

harap ida ti ule kedaya jaga amin jaga lepo' um menjong kimet ia' tiga kelo ngebawa di lepo ngan asen ilu be'un tai lurat be'un tai salai alem dunia ini

um surat ia' ilu perlu mampin ciget liwai ke tai ilu masat tai um dalem negara ilu Malaysia ni um ina na kad badan kad usa ban ilu re. surat ina mesti ilu mampin na ketai kempi kempi ketai ilu ataupun ilu tai nyelai ka- ka tana dulu pun ilu nggin passport bah dulu rai inu passport baan ilu. passport ilu I.C ilu ilu mesti nggin neket badan ulu gaban ilu uban ina ia' penting. bo ilu tai masat ka negara dulu pun ilu mesti nggin ina dua ina surat ida ina surat passport ngan kad badan ilu mesti ilu mampin na. bo ulu dalem negara pun ilu kempi kempi masat mesti ilu nggin mampin surat da ina kad badan na. bo lu tai ka luar negara re' na ina ilu e dei ilu inu ngadan rei ilu passport na perlu pah

pengenjam ading yak ake kelo ina na ake kelo belajan ti sampe nakini. ban be’un pengenjam diak ca ke tisen sukat ti la’a. ti muzik tuak ake kelo la’a nakini.

<noise> um ina na kado ia’ idai janan janan ilu be’un sukat ti ilu be kumbin ilu nenggin barang nai matet barang be kumbin dilu ti di na. na na ukok na na ca yak barang yak ale ale mepet ilu dalem lepo ti bareng be’un sukat ban la edei ina jala na be’un alut be’un kerita pa be’un janan yak lan na atek janan be’un janan

buk ke kelo ti ca hobi mading nakini ina na ba’an ce re ti ake kelo ti um nyulo eno ngan um ti sampe. ban tai majan le kak dina be’un dalem edei ilu mudip kaba na. tai be’un nawai na ilu neng ti di na la’a.

ia' ake uyan nelanak ataupun pejek ia' beng ame ti beli kek ataupun ilu nggin umen pemung nggin um pemung kejaie mung ilu pemanak ilu pemanak dalem pengamin ilu

um ake memang tajen pakai talipon bimbit. be’un talifon bimbit na ngan je ayok pa ake keliwet tai kuma buk ya lingo buk ya tai masat. ban lepa biasa na ilu kulo ban inu inu berlaku ngan ilu ngan janan ban ilu mudip edei kak pasen ne re dulu mudip kak pasen inu pa janan sukat ilu nyat tulong ngan dulu lalu talipon bimbit. buk be’un ayak pa peliwet tai alak kuma talipon na.

yak penyelum ke yak ake beng kelo ti ake beng kelo belian ngan tu’ut na tuak.

um ake memang edei nggin kereta ke un drive kereta. Memang ake drive kereta tai matet anak tai matet su tai matet e- tai kerja memang ke nggin kereta ke. Un ke nggin memang ke nggin kereta lah ina te ya ban kado pengguna lu buk lu masat kak pasen kini memang memang perlu da ilu nggin kereta memang un ke nggin kereta.

yak ba’at tekak neng gayeng ke ina na sekula uban ilu perlu bayan sekula bayan na pun ma’an pe ilu bayan na. kuak ba’an ake lepa e kerja baru e sukat um baru e sukat sambung sekula e la’a.

um ngadan betuen betuen di na be ke tisen ngadan di na nga langit na. nusa ngadan di na.

kimet ke pasen tuk nyatong tiga ina ca um ko ba'an le pekalai usa ilu magat na um mong usa le ne ngala bok le tei nyatong

malai pa te kak main guitar tekeliut kulu. un pa ake ti kereta na kereta na edei guitar guitar sampe urang putek di na re guitar ban ce na. sampe be pa ke malai metit pa. kelirek tisen pa ke metit kelirek kelingut boleh kelirek kelingut boleh ake main ina guitar boleh pa ake main na kediut. na ina lok yak ake tisen.

ina ke be'un tisen pasen tuk pelita edei ina tapek tiga ta ba'an dia kedaya te un un ida na tulong cok dulu tai um alak kos

ake metit guitar tuak nakini. tapek na ia’ akan inai ni o ake kelo main sam- ake kelo belajan metit sampe lepa ini.

kumpin pilu tidi e bo' la paksa masat taket masat taket la ilu cuk cen na'a pun ilu masat taket nta kumpin pe ti bo' be'un janan be'un alut be'un kereta masat taket la ilu tai kumpin tok pilu tidi e ban be'un janan be'un alut be'un kereta masat taket na ilu tai bak barang le pi na ina be'un kumpin le tidi

yak be’un inu ya baca kulo. yak yak talipon na re un tiga yak ja’at te na teknologi talipon ni ban na buk anak dumit dini terlalu edei ale ale le main talipon. pelajaran da be ida un tisen baca buk- bup bup na. bayak tisen belajan na anak anak dumit di anak be’un anak dumit kulu anak sekula dini ba’an lu na. un pa tiga re sukat pa ida belajan da yak pa tai masuk sekula bawai ntai anak anak dumit di na memang be’un da tisen edei na atek kak main ina da be’un pekimet. un palai tai kuman be’un tisen ba ya kuman ban da main talipon da na pengala ngan talipon. na lu ukok kawak tidi ya ba’an je. kumbin kumbin anak ida bayak un sakit mata re pe edei kumbin ni ya

be’un le penyelum le neng ban ce be’un kadep be’un pe un le te tuyang um] be ke menjam kumbin bada ni. selum tekak lu bada buk lu un tuyang de tiga ngan sengganak le ilu mesti bada ngan sengganak le le te.

ake tai bayan um nilai ngan bayan bil ngan kredit ake pakai talipon bimbit tuak. be’un tusa tai ka awang la’a.

singget mpam ake tai jogging ba tai masat masat masat mung kuak track dulu ti me ilu un kuak dulu ti ka taman ba tai masat kina. lepa lu isep ban lu masat na ilu tai jogging ban dulu re na tai masat keliling padang po ina tai masat pabe mateng ngasa. na tiga tai kimet. ban ilu nyana kulo na tiga tekak kimet le padang tekak usa le tiga na kimet le. be’un ilu mateng ba’at tekak kimet le ina tiga. bo ilu nyana na tiga padang usa lu magat na ilu edei ne ilu mesti ti lu edei le kulo jagak ta usa le. penguman lu cin penguman lu pa ilu jagak um biar lu kuman ia’ barang barang <noise> jagak mung ti na tai masat menyana pa tiga na tai na ilu penguman lu mesti jagak ayen lu ale ale lu ti pa kumbin le be’un jagak usa le.

Abe pa ilu bada teknologi ini nggin diak tiga tuak dalem sekula. Ban anak nakini ia’ ida hm ida tisen ti dak be’un tiga pe pakai teknologi ni.

musik ya' ake paling keluk na ne musik ya slow ngan instrumental. un pe belian belian kerintuk dulu cen na'a, keluk pe ake na. musik ya ake paling ti keluk pe is edai um piano ngan gitar.

kimet kawak ke pasen tuk pakai talipon bimbit na udip nakini malap ilu salak ban dulu kado ale dulu diak um scammer ko ba'an dau Melayu re um ko ba'an dau orang putih re. ida sukat ngelau data ilu ngelau ligit ilu.

<coughs> um bo' ilu bayen dageng di kulu ilu pakai, pakai inu ngadan re' rey pakai keridit kad um sorry pakai dibit kad palai pakai kridit kad pe palai bayan e. bok le tai kak bok le tai kak kedai kupi re kumpin pe ilu bayan pakai dibit kad pe. un te edai kulu um inu ngadan ya re' un te Sarawak Pay dulu ti e kulu. bek pe mung dulu ya' men- malai pakai ina pe pakai online ba'an dulu re online pay ba'an dulu re. ngeliwa liep liap sin na. be'un dulu ti keliwa barang re' bayan keliwa liap sin, pakai kad ya' kaduk dulu un mik nta ne mik pakai na da maleh

un un sengganak ke serita pasen tuk[um] po me. po me cin na'a ame ini asen lepo tau um un pa ame tak Malaysia kini un pa ame tak Indonesia kina.

Nya bei pitah lawyer bek un khidmat lawyer tai ka' upis lawyer la bek un kembin pitah. Bek un bek un ina ya lawyer un da ina ya' dulu kad tepalai ngan ilu cen da ilu telipon ina mutu ina kumbin inu khidmat da nak ngan dulu kua inah. Ina lawyer nah.

sagak asen ngan s- um tu’ut ba’an me kidi. un pa tu’ut asen me un pa tu’ut un pa um a- muzik asen me. sagak asen me na sagak sagak sagak tengen sagak un pa sagak bali ba’an dulu

Awai be' pe ake tesen kumpin um dau um awang peke pekaliu udip nakini. Uban um nakini udip teknologi mung na nakini. Memang pekalui pekalui alik alik tapi na na naki sangat edai ale' la senang keriut.

ake ake kuma awang nakini pekaliu ban kado masem na’an yak pakai dulu yak mading mading nakini pakai dulu ti pengudip da nakini

um be' le tesen ya' empi ya' ba'at kina kulu kuak ti ya na. neng sekula re um sekula ina te ya ba'at te sekula na cen na'a uban lu be'un ilu nai cen lepo sekula cen lepo sekula cen daya tu'a be'un tulung ilu be'un sukat edai kulu ilu diam ka amik diam ka' edai ne ke asrama kupit tuk tu'a ngatu arep sekula na tua un inu homework kerja kerja sekula ti ne be'un ilu tisen ti ne ley kumpin ba'an ilu tengen ne ina. ina te' ya hobi na be'un hobi na selalu tekik ngan dulu ti hobi cen na'a ubi ne tai um inu ba'an ilu tiga dening ne ti kebun ti pula ina um tiga pe ina be'un ba'at ya' sekula in ti ya ba'at ti teluk tata ilu hobi ne cen alik ne oban ilu kaduk tanak ilu mula inu pengeluk ilu

surat ya' perlu ilu engkin bo' le tai masat atau tai selai ke negara du da' ca na ilu engkin passport ngan ic ilu surat perjalanan ilu ya' sah ilu sukat ilu engkin ilu engkin senganan ilu ya' tiga la.

awai soalan ini ake pa be tisen. bup serita te atau serita anak anak lepo me ia’ malai ame tisen be’un diak um atek lan na ca tuak kado dalem sekula pa un.

Kalau perlu kulo, un urang ilu bangsa ilu ya' tukang musik ni tukang belian atau tukang nyurat belian. Ya' pengeluk ke um ina um Mathew Ngau Jau na. Ia tukang musik, ia tukang belian, ia menjam keluk nekik ta'an ina boka du boleh re kaduk dulu kuak ina. An ekem majan dulu ti na mung ti kaduk mung eh ti awak ya kaduk dulu ya' ti ya ya' mencam ya malai ti kina ya malai ti musik, ya malai belian, malai petenak, malai nyorat belian ina ya' pengeluk ilu.

buk ilu ketai pita ca lawyer um kimet um guaman cin dalem negara ilu ilu tai tuwak ka um opis guaman ia' un ka pasen kina ataupun ilu tai ka pejabat daerah

um bada kumbin puyan ca guru pemanak atau sengganak ko sukat peteneng gayak udip ko. um kumbin tuk pa da uyan pengudip ilu pa. <noise>

teknologi yak peniga dalem mudip ke teknologi yak dalem talipon lah ngan komputer pakai ilu kerja. na tuak internet network.

um kalung lenjau dulu kaduk tubo kalung ya' bareng-bareng dulu kaduk ti ban dulu be' pe dulu sukat sebarang tubo kalung ne kulu. kalung lenjau, kalung inu dik temenggang ne. un ya' kalung bareng-bareng ba'an dulu ti re' ina na kaduk du ke lepet kaduk. ban ne dulu kaduk be'un makang pakai kalung diak maren-maren layan na ya' ya' un salib ina ulo um ina na keluk ti. un salib um un corak ti salib salib kina ya' kok un dalem gereja na tai ke tena amin un te dulu ti dumit dumit ya un kalung-kalung salib ni na.

kado dulu tai bu’au cin lepo me ni ban da um tai belajen ataupun ida tai kerja pekina pa palai ngan dulu ban da tai peto ngan dulu yak bangsa yak ca cin lepo yak jok jok. ina ukok da bu’au cin lepo da sedirik.

um atek sukat ale ina sepa sukat nolong leto leto nading dagang da kuak ba’an dulu ti eno ba’an dulu ti um nyulo e- nyulo bute ne kulo um boleh ne ina. pinjaman kecil na um nyulo eno ka manyam taing ka manyam tapan ka sembung dulu ti pesembung lu. ti uma kulo ti ileng taing tapan ingen di na. um sukat ale ne na tiga ale ne na buk edei na beng sukat pekina layan atek lan ne la. ne tolong me da tai la bada ida kedaya ka kembi tai ke lepo bada ida inu yak ida perlu inu yak ida sukat ti inu dulu sukat tulong tei na kedaya tei kak lepo tei kak lepo.

dalem sekula ake kelo pe- matapelajaran bahasa English uban bahasa English ni senang ilu paham senang ilu belajen senang pa ilu baca kidi ya ban kado bup bup yak ida nak me ilu ukok lu baca ukok ilu belajen. ina ukok ke kelo um bahasa English.

tukang muzik yak paling ake ke- u- ia’ na mbe Mathew Jau ban ia’ laki yak atek menjam lan lan main sape ia’ lepa tai kak seluruh dunia tai main sampe ngan yak belian ake kelo kedinga lau belian wek me. ina ti belian dulu yak cin na’a belian lagu yak dulu mukun mukun cin na’a. be da nyurat na uban ina barang kira nai atek ida pe- lagu pakai belian na.

nun un te klinik desa ka kamp- ka lepo lepo ke' na. tapi dalem ca lepo na un ca klinik desa na un kent- un lepo pat lema de lepo re kentak ca klinik desa kina. dala cuk ina ne ida tubo ngena tai eda nganak um klinik desa tai eda cek cek eda tai eda na'at eda kandungan na tai ke klinik desa nina. un klinik desa ka lepo tapi e ca le lepo e un ca klinik desa ngan ca lepo na dalem ya' kentak klinik ca klinik desa ina un lema nem re edai kina lepo. mengak tai kina.

um bunga edei ke ta'an bunga ia' paling cantik inu ngadan na dei um bunga um bunga bunga bu- bunga bunga bunga raya um bunga raya cin na'a lema lok ida ia' petal ia' bayak ni kado kerempun kerempun lok na na ake suka suka kelo ale ake ta'an ina kado kerempun dalem ca edai kuntum bunga ina kado ida ia' inu ngadan na re petal na be'un lema le la'a kuak ban cin na'a

abe pe ake kumbin tisen inu barang yak bio lan yak un madang kak awang me kini ban ame ni lepa diam kak dalem pasen ngan be me diam kak dalem ut- dalem utan nakini ina ukok be be pernah ta’an yak bio lan cin o um kareh ina tuak yak me un ta’an madang nakini

Gelam yak ake kelo alek ngimba ya ina gelam ta'a kulo , sapai ta'a, gelam ilu Kenyah na , ta'a , sapai. En sapai yak butek, tapung sek ,selungan tapung sek na , uleng kelebu ilu , main na kelo ake ti na, beteng ilu, ina na gelam yak ake kelo alek ngimba, bak na. Ina tei layan naat cun ngam anun dulue kelo , cen na'an layan ngan dulue tadak ilu , bangsa ilu pekina na ina, nak uko ake kelo na

ca barang hiasan yak paling ake kelo ta'an kak um dalem um yak pakaian ame Orang Ulu ni ina na tapung sek mek. uban tapung sek ni ia ca tapung yak atek unik lan ban be'un lepo yak ca ti tapung kuak ini ban ia' ida yak latak cin na'a ina tuak perhiasan ida pakai tiap sio keto untuk keramaian yak un kak uma dado keto kelunan pakai tapung sek

um la'u la'u katuk lu kuma dulu ia' lepa cin lepo rek um bo na un suti sio Krismas sio inu inu nai na ikem mulek nai na'at lepo nai na'at me cin lepo bamba pa ilu ta'an lepo tepalai ta'an pemanak lu pa tepalai lepo teh na uko po ida sio Krismas pa ida rek sio Easter pa ida rek na nai na ulek. bo un inu inu kerja lepo nai ulek ia' nyeng kediut la nai na ulek nai na'at lepo bareng bamba teneng pemanak lu

un. un ke' pakai kereta cin perodua ngadan ia kereta alza um boleh pakai tai kempi-kempi ngan ngan sukat tai pesela kina kini.

cen yak ake ngebayak ta’an dalau ini dai ina na asu me panak. ame panak un dua da asu. ca na colour ya saleng ngan ca na colour ya kuak um mambo mambo kediut. asu da dua ini bio ngan bulu da dua pa kapan ngan eko da dua pa kapan.

Ban na kelo ujan se re na ukok langit na tai silem layan ban na kelo ujan a- abun bayu leput abun je jok re tai laun na mempun mempun na tai ba’at tai ba’at na tai silem na baya na ban na kelo labuk jadi ujan na ukok ujan na ukok langit na silem

um ina oban de un palai um tai kawin kawin ngan du du le lepo dek ca uku re tai buau un palai ne oban re tai um tai mande mande tai mande dek sakit jadi ida tai naban ngan lepo' dek ca patui ne eda ngelinik kek iku du ki na.

um ukok ke le tiga ale talian talipon na be’un inu ban me nyeng kak bandar dini na taen. be pa ina lepo pah ban me nai kaba kini re yak tiga se pe line talipon be’un inu na tiga te ina. um patah balik re buk ida re buk ujan buk mentem layan awang buk be’un tiga awang be pa line talipon na tiga bah ban na kumbin ce na. buk tiga awang tiga pa layan line talipon mentem layan awang buk na ujan ima ima na be’un kelipau ngan ida ida na.

Pasen tok masat taket ni un te tiga uban ya kira ilu tai exercise ilu masat taket. Tapi kadang kadang ilu masat taket ni bok ya cuk lan lan un pe sara tekak lu lemak pe taket lu lebih lebih laa uben ilu lepa latak udip be neh nyatan tekak ilu kak masat cuk.

pasen tuk tabat yak un yak udip uko me pakai cin na’a ina na pakai ti tabat sakit batek. ida pesak daun jambu batu lepa ina ida nisep kidi ia’. tiga le lan pa ina sio ilu sakit batek.

E kado ale cara dulu gayak dulu tulong dulu kelunan ia’ edai ini kelunan kado nulong dulu ia’ kelunan sutok ni un palei dulu ia’ NGO ni tai pemung barang barang dula ia’ edai ni um un tepalai ida tai kidi kulu tai mutu nyat inu ia’ an dulu be’un guna tai ka recycle ba’an dulu re. Da sedia edai ba sedia tem- ukok na tai dulu maong inu barang da ka sapai ka inu barang elektrik ka barang inu ida tai ka um ukok ina na re. Ukok dulu ngelembun ukok na. Na na ida maong na re na ina na ida un dulu ia’ na tei na ida na re tai ida pemung ngan la’a da edai inu ba’an na re pa da milek milek milek da mi’uk da tai nggin matet ngan dulu ia’ suntok lah. Ina la ketai dulu nulong dulu ia’ suntok mudip kado ina ida sedia tempat nading ida sedia ia’ ukok ti ca lepau ka ta dulu mempun barang kina tai na ida milek pilek ia’ la’a ia kina milek na ketai ida matet kuma dulu tai nggin nggin ngan dulu diak suntok mudip na dulu ia’ perlu um pindah ketai na bah kado ca la’a ina kado gayak.

kuman ilu kanen ia’ edei kulo kanen be ilu kuman atuk kujau leta mesti ia’ kuak la ban dulu ia’ balance ban dulu re ina na ilu ti tu pa ina kuak tiga ala sukat mesti ayen pa ilu kuman ale ale ia’ ti pa kumbin le tiga wat tiga agat kulo um kumbin balance kado kujau kado leta ilu kuman men da pa

penulong ia' um atek tiga um kuma ca ca pengelepo ni na na ina na elektrik um tiga di dema ngan pina pe sungai paip dia pen un sungai paip ke singget singget lubang amin ka dalem ca pengelepo

ake kelo un teknologi yak sukat ilu na’at keto kak atung sungai pabe kedaya pabe kembi kembi kak seluruh dunia ni. ni ilu sukat ta’an kumbin tuk lepo dulu yak ca kak dalem u’ut ut sungai le pa kembi ukok da ngelinek ina yak ake kelo.

um Ma'an lan pa teka ilu nyat lisin na kulo ban ilu ro ti ca ida dageng kedalem negara ni kulo tai pa nyat lisin la kado masem ire nyat kini kina. Un baya na rek be pa ilu sukat na ngadan kelunan pah ngadan inu ilu ti na ida na. Ma'an pa kado ia' ida ilu perlu kah ban ida ina nyat ti lisin na atek lan. Mo na lu tai ti nading nading dageng na. Nyat lisin ina na pa susah. Pelituk ti tiga la'a

inu yak edei pah yak kelipau yak ina dalem lamin ilu ilu un mesti un ca edei na ca ukok dalem amin ilu yak kelipau ia’ bersih yak buek dalem ukok lu maong yak ukok lu ti pedenak kimet lu madung kina. ina ukok lu na kulu madung menyun pe denak kimet lu na’et ukok tai sebayang ukok lu sebayang mentung inu buk ilu un edei te re madung na ilu kina na na’et inu tu- ilu edei na kina kulo ilu metem inu yak gaban gaban Tuhan ilu kawak denak le ta’an na kelipau ilu nak na awang ida le kulo be’un mao be’un lau tuyau inu ina na ilu madung tai na ilu sebayang ukok pe de kenak ngeneng edei lu yak atek tiga ne na

inu kala asen. ina na ke bada na’a dei yak ina tai menat anu ni pasal pakai pak rinang ne na ilu ti alut pakai pak rinang re. mo na ilu paksa menat un ca menat un ca madung le maok lu mengasa ke usew uma ina na ilu kelo ti cin na’a. kelo lan lumit cin na’a anak anak lumit kak dalem komuniti me cin na’a pa ina re na tai main bola keranjang na anak lumit be na palai malai ti di na. un palai de tiga ti hantu dei.

ake kelo kedinga dau ketena dulu yak cin na’a ida ti alung ataupun ida ti suket. tetapi kadang kadang ilu yak nakini tusa ilu kak faham bahasa da na uban ida pakai bahasa yak dalem yak kado dulu be faham kidi ia’

un te ngening lau program talidio bawa lagu lagu lao dulu ketena lau dulu um bada ilu berita ina loh keh kelo ke na’an lau. program lau dau ilu ti berita me ilu ina lok yak palai ake ke- ngening yak sa- yak yak edei ke selalu neng- ngening lau na’an lau. ban na lau radio na dulu bada dena me ilu cerita me ilu. ina na ke kelo na’an lau ban na buk na un lau ti metit sampe na ja ina na atek atek idi atek dena na kimet le na’an lau sampe program talidio na. dulu belagu lagu na un na pa program yak inu ba’an da re pah belagu dini. yak ina na atek kidi ya tiga ale ne na.

um ina na ida nai tai ti edei ku re E-kasih na. na ina na perita ti tai ti uma ngan dulu yak miskin miskin ni tai ke lepo tai kanget tai kak tai singget lepo tai pita dulu yak suntok mudip. ti uma me ida un uma yak pakapek yak sukat ida repair de repair pa ina dau lian. ina yak an perita ti.

ame cin na’a be’un bup serita tapi ame un tekenak um serita cin uko uko me de diak lepa mukun diak bio udip cin ame um singget tai lundok ame serita abe ketei me lundok. inu yak eda serita biasa tekenak tekenak tekenak edei lah um yak palo palo dini pekina lah cin na’a

um un bayak ini un ta perita ti sekula kak edei lepo me. kak lepo me un perita ti sekula mading yak perita yak ti na be’un kuak ban cin na’a cin na’a sendiri buat da lepo ti sara gotong royong

tei na'at wayang kak dalem um negara ini re ban ca dulu na'at wayang bayak ni pa. tei na'at wayang na ban na kado dulu pakai YouTube na'at video dulu be'un kumbin dulu tai na'at wayang kak edei ni ke nak bayak nakini buk le edei le ta'en. na'at madung mesan yak laptop tuak boleh la tei na <noise>

Tading da ake pekalei maun sin ame panak ka dalem um tabung um lepa na peno' tabung na baru sukup na kadu' baru tei ka bank tei buka buup bank um tai na singget singget bidan pengaduk pengajan patut tei matet ka bank laah lepa iko nak yang iko maang dalem tabung.

selamat ngan atau pa pengebio ia’ ake kelo ina na selamat lepa ajau. <laughs> ilu un tei sagak sagak um dalem sagak na ilu sukat pemung kejaie pemung kuman ngan pe ina pa pe- um pemung masem masem penguman ngan dulu diak cin senbese ngan seripa ilu ka uma dado.

<noise> um tabat edei tung ubi. tung ubi buk ilu sakit batek muco muco tung ubi tai nyak nyak inu ne dei nya um nyak pakai lu pesak re nyak minyak masak pekelet ngan tung ubi na. ko muco muco tung ubi edei na ko muco me mo me mo batek na. buk ulu sakit batek buk anak sakit batek ti ke batek mebup ina abe tau ini ame larui pakai na. un palai re a’ip muco a’ip pekelet ngan nyak nyak edei ne nyak masak ne. nyak pakai mana na. na kuak edei buk anak madem dadem buk anak dadem na aip na muco na usa re ina pakai edei pa tiga le na. kuak layan ca na atek tiga ale ina aip na.